कर्तग्यता शब्द ला हमन आभार या उपकार मानथे। हमर देहात में अहसान भी कथे आज के समय में कोनऊ। एला नही माने ना दूसर ऊपर करथे पर दिखये। सुनाये बर कथे बताथे के हमन बहुत सम्मान करथी। बढ़े बूढ़े छोटा बड़ा कर मगर पढ़ल लिखल आदमी शहर बाँट के लोग ऐ। के बड़ा अच्छा मानथे अउ कथे एके करे से अउ अच्छा हो ही।